Maro karazagna koa satroka, misy gebageba ampiasaina amin'ny andro mafana, misy kasikety dia atao amin'ny andavanandro, dia misy koa satroka ba, dia ampiasaina igny ndraika koa mangasiaka i andro fa ambara mampafanafana loha.